أنا أختار أكون سمكة رياح لأنها تعيش في المياه العميجة، أجدر أكتشف أعماج المحيط وأشوف الكائنات البحرية الغريبة، بيكون يوم مثير أعيش فيه مغامرات تحت الماء بعيد عن ضغوط الحياة اليومية ،أحب أستكشف الأماكن الغامضة، وأشعر بالهدوء في عمج البحر، الحياة تحت الماء لها طابع خاص، أحب فكرة الحرية في الغوص والسير بين الأسماك الأخرى.